والله لو الفرصة هذى جاتني، <hesitation> أفضل إني أتواصل مع الحيوانات بصراحة، يعني تخيل إن أنا أجدر أفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، يا أخي ببني علاقة قوية معاهم، كمان نجرب من بعض، وزي كده. وليش، يعني نجدر نتعلم أكثر من شي، يعني الطبيعة والسلوك من خلال التواصل مع الحيوانات كمان.